ذات مساء اكتشف رائد فضاء نجم يديد يلمع بشكل غريب في السماء فقرر انه اهو يأخذ مركبته الفضائية ويروحون ويوم راح جاف انه يعني هاي <hesitation> كوكب غير مكتشف وانه في حياة فيه وكائنات مختلفة عنا وعندهم يعني مظاهر حياة حياة صجية لكن مختلفة وبعدين قعد معاهم يتعرف عليهم وعلى الثقافة عشان يقول هذا الاكتشاف حق الارض